पर्दान के कई उद्देश्य होते हैं जैसे पर्दे खिड़कियाँ दरवाजे और पेड़ लगाए जाते हैं। ताकि बाहर से आने वाली हवा पानी और रोशनी अंदर आने से रोकी जा सके। पर्दे कमरे में प्रकट प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। पर्दान को कमरे को सजाने का एक तरीका है। मोटे परदान में ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता भी होता है जैसे बारिश और भूकंप हुए जाता है। पर्दे कमरे को सजाने के लिए भी होता है जिसमें घर का इंटीरियर भी अच्छा दिखता है।